Amiko aloha tsy mitombina hoe miaina fiaina mahafapo iha nefa tsy mahatratsy ty raha nofinofisinao. Tsy afapo zany dikazay ty fiaina- tsy afapo amy ty fiainanao zany iha satria nofinofinao iny, tsy tanteraky, amy ty fiainanao.